Haya hatua jakwanza ukwandele idishi, utola amakasi, utola isabuni. Apya wive utolile isinu isyo unongi, ama i- imwenda <noise> gikachafwike, <noise> sana, gikalamile sana, utenga amakasi, apya kiva kajevu kijevwe amakasi, unongi wisopa mdidishi, apya wive usopile mlidishi mula, utengule ukukilelesa umoto, ukoleletsa ukoleletsa ukuleletsa, pia wisov wiva ukolelise umoto, amakasi apya kijevule, utengure ukusuka, wisuka wisuka wisuka wisuka, <noise> uti kwandaa ilibeseni ukwandaa, ukwandaa amadisi gada kani. Kwasababu, ilidisi lakwanza lyakusukirya, ilyaviri lyakukwasisa, ilyadatu ilyakukwatsisya, ilayane lyakuvikira imwenda, ikyakudutira ukwanika. Kwahiyo jibidi apyawivona unge usukire, ukwaza ukwaza ukwaza apyawiva watsise eibea ukusuka, wibea ukusuka wisuka wisuka wisuka. Uwasa tena, apya wiva wasise wisopa mundovo ijakukwassisa, kwaza ukwaza ukwaza usuja, usuja usuja usuja wibea ukwanika, ukwanika pya akiva kikawike <noise> unongi <noise> utola, utola ilibegi. Apya wiva utolile libegi <noise> lila <noise> wisope nongi imienda, wisopa isokisi isilatu, <noise> wisopa amasweta, wisopa wisopa amakoti, apya wiva usopile, unongi suu- uvunongi upulikira <noise> kama kama kilimisafi, kama imwenda gilimisafi, unongi, apo apie apie wiwa unongi, u- uvu- u- ukwe kibadilisa itabidi uku- ukiu- umize wiva wisuka. Apya uvu- uvombe ivo <noise> imwenda nakikawesa uku- ukulama kabisa, nakikawesa kabi kwasababu ukumitse lino usukire alafu uwalile litena unsaaf. Kwahiyo wivona unung'irira vunonu avanu navaka kutengage, wivona avanu vikukupongeza vitu ulinsafi sana. <noise> Pia wivevu, unongi amanuka amala ukusuka imwenda, ukwendelela wisuka wisuka wisuka wisuka wisuka ikenge, uvika mundova, apya ivouvikire mundovo, ukwasa kama mara jakwanza, ukwasa ukwasa usoja uvika mondovo, ukwanika. Kwahiyo imwenda <noise> jibidi ukusuka ili, <noise> ili inzu i- i- inzusi sileke ukutama mnongi mumienda. Injusi i- i- inongi isiloboto, inzusi si isinu yaani kulinamanu molosu uvukurutu, umunu vitseke u- uvukurutu nulinago, <noise> kama ukavie inchafu na ukuhokwa, amakekete vivona alinahekete, amalundi kibatsuka, kikyene yaani nubaswili uvi wivona ila wivona amalundi kibatsuka. Kawia pia jivevo, unongi utola, apyawivona amalundi kibatsuka utiole inongi iglisalini jamakasi utengule ukusopa mikilundi mula, apyawuku, ukoka kumie, wisopa mukilundi, ikilundi, ikilundi kama jisiku ini ihano, wivune iki- ikilundi ikinongi apa[abaswike pala pifunga. Uvu pifunga uve wibea kumabe ukunonga ukuvomba imbombo, uvombo- uvomba imbombo wala napakavave nokalimale, kwahiyo kama ivo wipate inongi imbombo, uvomba imbombo yaani hata ukolemala sawa julemara ila julemara pange pale jupisika piva panunu nukalimale pala. Kwahiyo apoa ata uvu tuvomba imbombo tulola kisano kwasabu tuve- tuwesa tulimara amalundi, pia twiva tulemie amalundi twibia kusibitari, tulasiwa itabidi ukugalamila ihera, tugalamile ihera isikanu ukategemere. Kwahiyo apo joivuna uvimunu, uvie ulienkasu, ihera nulinasyo, kwahiyo jibidi, uvuvomba ikinu werewaga ukuti apa ndinakende kyumile iki ndinakende kyumire iki. Sio uvomba sivyo uvomba sivyo apia ulemara, sitengura ati nimbombo isinge, iajuka ijoukatengue jira ukujileka, utengura ukugona mmawodi, utamaka mumwa, uvye kama uvao ukavie na ukuoka. Kama ukavie na ukuhoka, wivunila ulinamapanduha, amapanduha gala kisababisa u- unongi u- umwiri ukunung'a, unung'aka yaani vivu uliofyo unung'a unung'a unung'a avandu vanakusokelele vivona unung'a vinyiha, vikokoleka, vikokolekaga utamaka vimwene, avanu vikukutenga. Yaani vivuna ulivemwene, ila unano kwelewa kwanini utama vemwene itabidi utame pasi utakavari ukuta, une ndirinzafu imwenda ni nandisuka, nandisuka imwenda, gilimisafu, kwasababu amakasi nakamuli. Yaani itabidi utamwe da- atakama amakasi naki- kipatikana kwasida ijibidi imwenda, ukusuka yaani i- ikyakwanza vimunu vitsake ulinsafi, unave vimunu ulinsafi, baasi ikinu ikingi hamuna kukawesa ukuvawa. NUkaviwesa ukuva namapanduka kwahiyo isinu isyo stangire umuna avetsage alinsafi, nakavesage namapanduka kwahiyo, mvita avajitu tu- tuwesake tunongi twisuke imwenda kamaumise umwenda unatake kunatume kutengule ukunung'a apambele kwivola. Apya wiva vu- kuvolie umwenda kula <noise> itabidi unaswale tudemuka, unaswale kidoko udemu. Kwahiyo pambele jukunongi kunangika utengule ukutaka umwenda. Umwenda uhagalamie twita ukakule labda elfu hamsini ila unave unsafu nau- nawisuka, wivona utaku umwenda umwenda gulimumya nuvumye, wawende. Kwahiyo avajitu vita tusukake imwenda kama ulinsafu imwenda lasima, likiwesa kidemuke kama kitama sana mulidishi <noise> amakasi gala pyakiva masafu sana imwenda kitengule ukunung'a. Kinung'a hata unasuke wivona nakivalala, unasuke vivona nikivalala, kwahiyo itabidi tunonge, tuvitsake tulivasafya.